oyi minian a a o banu aba nucoza wian we zan o we se benɛ ci a hu'eni poids kuwa we hu'e mu poids to o buare ma we pipa pipa o supɛ ɲan we <noise> pipa um to o ɛnɛ o o to o ma we nunɛ a pa'a mi matete obɛ ma be'ɛ